اما اشتغل الحقيقة في مجال الترجمة التحريرية والترجمة الإبداعية والتدقيق اللغوي وبقالي فترة يعني فيها الحقيقة مستمتعة بيها جدا طبعا عشان فيها شغفي وليها علاقة بمجال الدراسة بتاعي وكدا. فأي حاجة في مجال اللغة الواحد أما يستمتع بيها يعني بس برده الواحد يعني أما يحاول يتعلم حاجة جديدة عشان يكسر الروتين بتاعه.